اكيد نمشي للفضاء على خاطر هو من اعظم و اكبر الاسرار اللي مزلنا مستكشفناهاش بلڨدا و هي فرصة معناها متتفلتش و donc ملفضول نمشي و تكونلي تجربة حديدة و نتعلم حاجات جديدة و نشوف حاجات جديدة و نشوف الارض من بعيد و نفهم قداه صغر العبد بالنسبة للعالم